La pahqanik ke nakab'anam cha wehchin si wula mood pa'ana nab'anam hat clavar janaj kalaawux chi paam la chee' jaa por ejemplo cuando nab'anam janaj sa axiila hat nab'anam usar kotaq kalaaawux y naqapam na tuhyaam ja'ar are' wula mood nab'anam janaj sa acuadro va ja'ar are' laa' ja'ar are' taq chee' wula mood natuhyaam ruu' la martillo ya que <hesitation> la taq kalaawux nkamaj reh natuhyaam este taq kalawux ruu' la martillo porke hat kirroo natuhyaa la taq kalaawux reh nab'anam naj sa axiiila